اختار الفهد الفهد جذاب حليو قوي سريع سريع البديهة من اذكى الحيوانات هاي الي ايه وانيق بعد هاي بيكون الي يمثلني وطبعا ايه الي هو حيوان يعني في النهاية بس انه حيوان كشخة شي كشخة